Abhongili kimui bhaluku na bhakali bhabhegesebhu kima ndia agbanani na ndwala sa kabhondo nanga nti nkpa mindia akilwalaga ndwala injo bitekelozo ndiaki akiluzukanaga injo andi kulungi bhabhuegesebhu

Ndwali nkpa uwe nkumi kokuibaga kaya bhuai alibe nanga kubhotu mamadha sini akidhuaga oya olwala kokuibe nanga kabha noli nsiani okulika nokuya sia sia kindia bhakali bhoponi bhakudhedha kandi kuni ali kau kindia ndwali alio

Bhikiziba eti bhikili na kasinge ka ngogwabili ndiasu yoho kikiekanana kitakatanane kipesiane magezi dumbi kibhutolie ndibha bhugbeibe butoki sa linda butoki bhia gavumenti nabho pesiasu magezi

Pesiano gano ali kulungi bhaniki bhakiegaga hhh tolo ndia kela bhaniki bhakieaga kitinisa bhanukuabho bha ama ndiabhob bhatatako bhakela bhakiokaga katuka ka bhazaile ndiabho so ganyo ali na mugaso mamadha

Ali sa mugaso dhua ombisaga bhanikia kima ndiasu nesi kala nesi ingbe yabhio kala nkpa yahombasaga sati ojoke eti atulili kuwo kandi atukaku na ndwala nanga endindi buli nkpa ali kulungi dhani bigambo sa ombisanaga sini sini dhani akaya kehai endindi sio vhakpa bhali kulungi ombisanaga kima injo dhani akehiya

Nsika kindiabhesu bhasemelelu bhaye ka sukulu nanga bhasika bhali na mugaso mabhika ka ngongwa mbili kenjo nsika kabha na somi nali bhia nansi kasoma duwa ka levo sa bunansi akisobola yamba bhakpa bheponi ndibalwali ka kikalo njo ndia bhesu

Ka myaka tano nala sibhe nkyetangia myaka ndiamo nini doisi nkagha na mulu moti kandi nkibha ninitodhi bhombami ninitodhi bhami nkpa mindia nitungi kwetegeleza sa kima amabhika kandi ninitodhi tunga bhujunanizibwa amabhika ka myaka injo

Kusenga sengia akuyambaga nanga kabhe noli ka bizinu okubhaga bhia mindia omudhililio baitu kusenga sengia injo akukusikisiaga ka ka mulingo ngu ati bwomezi ndiako akatodha sikiai buhyaka nanga kabhe ndia bhakakuhabuli okubhaga bhia nkpa mindia oli wekaka

Ndyakitukaga ka godha ka gulupu sa luzuluzu ndia akitukaku akibha dhongi kanga okana bhindana na bhunaku abhugodhilie bhakpa nanga mulimo sa kolai kali

Bhalemi ali lika nibhakibhubumba-bumba bhakpa nanga bhakakubisa ka bulemi injo okuibaga eti bhakupi anduwe muha sabho kandi okulika nokubhubumba-bumba andulu bhakalakiguwa ka nsobi

Andi sa mugaso kwekebelisa ndwali sa kabhondo nanga andulu olike noibi bwomezi ndiako nanga osobola lika noli menjo kise olwala kala kise uwebolwala kala kwise osemelelu osakimane bwango sipatala yabhukupesie bijuma kabha nolwali andulu odhakieve tolo bhali ka nsi ka gwabhimba mehe ka nsi ndia Mambombi mehe

Bizibu ndia bhakali na bhasika ndia bhaki koliliagaku kagogwa mbili ali kabha lieli ndia bhakpa bhakilia tuga libho kabha musa na bietagiso ndietolo ndia ka inji kedha famile akibhaga ndulu bizibu ndia bhakali na lika nibha kibhu haukaniza

guba kokowa kedhatu mwani abuyambi bakpa ndi ba ka ngongwabili kima mamdha ndabo ndikili nai ka ngongwambili ndiasu atuki ka kokowa na mwani baniki ndibasu yabo ka sukulu ali kokowa na mwani kima poni ndia ka inji abe sahan abe ki abe ngoye abe bujanjabi poni akitukaga ka sente ka mbangana ndia tuki ka nguwa koko na mwani

Mugaso ndia kateketa ali bhokota bhaniki biyabho, mugaso ndia kebhali andi kola lka inji lieli na inja kakibhugueliaga ka inji menjo na kizibu ndietolo ndia alibe dhongi kakisiyaga ka inji menjo kindia bhakali biyabho bhaliyo

Bhalemi bhenjo bhakikabha hhh bhatekage bilango ka laso ndia ledio bhalemi bhenjo hakikabha bhahandilage positiza nibhabisa ka nesiyo bhalemi bhenjo hhh bhakikabha bhayage ka inji ndia bhakpa bhenjo ndabho ka ndabho ndabho ka ndabho

Ndia akidhuwa kibhu ki kibumage nanoko na lulu ka bhuna nkolo nanga bhikibala bhikibhali eti ndwali kibhupesie bhakpa ndibhekina bhikibhali eti ndwali kilike nai andulu ndwali akehe ka ngongwa mbili ndiasu

Liaga ndie nikilia likami na mani ka miaka ndiamo poni ali muogo gbhe konje guna na bhilala lika ninkilia bhilala na nuwa lika ninkinuwa kulungi andulu lika na mani tolo poni

Lika nokunuwa libho toloponi ali namugaso bhiyayi mugaso ndia keteketa adi kozo ndiako lika naheheli nanga libho adi bwomezi kozo dwako akilika naheheli koku lwala lwala giasi kamuligo poni nanga okuligaga nokunuwa libho

Kabwomezi ndiamo ndienioka ninidhedhelu sini ali mwaka ndie nitungiliaku diguli, na mwaka ndie nizuniliaku ninkimwibilia Yesu bhia nkumami Kandi mujuni mindiamo na tolo ndie nimbokotiliaku miki nau abha tolo sa mami ka bwomezi ndiamo

Kima mamulingoningo injo andulu ndia akidhuwaga bhakpa bhalika nibhakitalibanija nanga sindikananio sindika kima kima ka uganda bhakibhaga nibha ka kakola kima ndia kabhongani andulu ndia akidhuaga bhakoma bhakola kima injo

Nkikolisaga nsuka, mupanga, kitiyo ka kola mulimo ndiamo ndia ka inji na slasher

Dini asemelelu abhuegese bhakpa ngoku bhasemelelu jwala ngoye mabhonga Kandi ngoye ndia ajambiya anga ka dini kosemelelu jwala ngoye magbutumana kindia bhakpa bhakilika nibhazibi kozo ndiako, ndia kesalo ndia kebhali, dini asemelelu egese bhakpa ka masukulu na ka komyunite nesi bhasemelelu jwala ngoye ndiabho majamba

A mugaso sa lika kwekebhelesiya sa bwomezi okulikaga nohibi nesi wenyagiyo kakozo ndiako landi atodha akuyamba kwetantala ndia kisobola ba na godi ka kozo ndiako okujanjaba boni baitu ndyo kwekebelesi akuku gbaga kpulu na kpulu

Kyekolie kindi kikiokilaga lika nabhe nibhe adubhesu bhuwa tolo nikikikumana buli tolo njo nalahiki ya bhenisa kyabu njo lika na bheni adu bhakali na bhaluku niki honga moti kha ya benisa kindi kikiokilaga adu bhu lofu na tubho poni kibuwagebe kyalo poni alikaga na beni

Kiki toka koseza internet tolo poni kabha nikikola kimysndyasu ndyekibghei kolai kikitoka kolililayai ka masimu ndyekibgei kozesai yoho bazungu ndi bhakyetagaku computer obhu nikidhaki bisaibe ndyabha kyetagaku internet data kedha ndyaki niwa nokukozesa internet injo

Kindi kikitugiliaga libho agbokelani lika nabeni nanga kindi kikibwaga libhonjo aliku dwala nabweki kabha nabeni kikye kehisa ndwali kikye Juna ndwali adu kilike nikili bomezi

Kima sa kolai sa luzu luzu andulu ndiadhu bhaniki ndibhasu nibhakiluzukana nanga busing ebho bhakieyokiaga nandibho bhali na businge bhokaka kandi kekabhe nibhaibi eti kima mamulingo injo akilujaga ndulu businge ndiabho

Bulwaye sa obu ndia angilaku ngongwa mbili atalibana sini sini nanga bhaniki bhadhuwa soma nibhakudgakia bwile ndia akinganani bhia mwaka bhali abhabe bhaniki bhenjo sikiabho mbusa nanga bhabhikibha nibhakweyongela bhaitu kisomo nakididiliana busubuzi na kima ndia bhakpa yabhakolaga biai poni poni atelema ka bwile injo

Ndwali sa kolona abikisa bizibu ka uganda kabha koli busobozi adhua mbagane ndia bhakpa nakikuwa ndia bhabhi nibhehozi ka mabanka nakidua nkulakulana subha bhakpa godisa nau nakiya gwabhimbha na bhakpa nibha kidhakia bwile nibhali bha nyakomo

Kabha ndie kili na sente sa sasulilia miki mindiamo ka sukulu nkizoka eti sukulu ndie kibha ninimbisi kavha nayembi nkimuindula nimuise ka sukulu sa sente nke ndia kebhali si nkizoke eti nipaghasia nizoke eti nitungi sente sa miki mindiamo sa sasuliliaki ka sukulu kedha abha ninili na dhudhu mabhika nkijombabe mikia kima tuti nijoke eti nisumbesia nisasuli miki mindiamo fizi

Kima injo ali sigikilia eti nanga oli mwebembezi mindiabho mindia obhutelemilia okudhuwa nokukola kima mabhinjo komesia kobha mwebembeji okutelemiliaga kima mabhika ndiali ka bhakpa ndibhako ndibho obwebembelio injo kima akibhaga bhinjo andu ndia akidhuwaga obhuhikilia.

Ganilia bhotuako mindia akusobhililio akibikisagabe mpempa akibikisagabe bhulikidhiani mabhonga akitodhaga asikisia kubhotu bhakpa bhalika ka kasinge ka mpempa ukaka injo andulu mugaso sa sikianaku na nkpa mindia akusobhililio

njo kilike nikibhukumakuma bakpa andulu kibhebhe na businge ka bakpa ndibha kilika nibha kikoka mamulingo injo

Nkpa nibhandimagi akieyokiaga zidhi nanga akibaga eti kali moti kowa bhenjo dumbi ndia akitukagaku akizibaga eti kise bhakambali ka ka kidia alio

Bhanikia loni nke nke akibhuyambaga bhakali ka busubuzi andulu bhatoka tandika godhisa ka yamba bhamunyabhabho dumbi adhuwa bhabhusomesiabe bhaniki na lika nibhakibikisabe kima ka inji ndia akiyamba inji poni na buli nkpa mindia ali ka inj injo

Muhikili kaziba eti kibi kedha kizibu agodhi ka ngongwa mbili ndiasu agbokiliani aeke sidha sidhana ndia bhakpa dumbi asiebhe yegulu ka bhatua butoki

Ndie nikibhuhabhulabe bhasika ndibha bhakibhuagaku limi nibhalia bhaniki ali ziba eti ndia kateketa kabhalakibhuaku limi injo naga injo ali ola ndia kebhali bhetantale sini sini lika gbaga limi ndia bhaketegeki zibililiai kandi bhadhue injo

Mpale mulefu ka bhinjo mpale mulefu ka bhinjo

Nkikolabhoni anisa nguko kowa bhangbeku ndibhasu anisa uwe nkumi okudubha wepesiye nguko dumbi nabho bhanipesiye nguko

Ndie nikolio bhabhotuami ndia mesiku kola ngeso mazinana dumbi ninkibhubhuabei nanga kima kabhongi guabeti sa bwile poni kilikage nikikikola ngeso mazinana ngeso mazinana dumbi ndie nkikola ninkibhuebhuabei nidhuwe kolangana nabho nanga bhakakabhi eti nibhe na ngeso mabhonga ka bhakpa dumbi ninkibhuebhuabei

Likilya nikiki jomba mili kangabe nikiki bhisabhe ndiekina njo humali kika luja kima sya buhanguwa akiki mkpa mindyala jombaga mili abhisagebhe ndiekina andulu humali baniki ndibabesu babebhe kulungi

Bhakoli ndibhakikolaga ka ka kima sabwomezi bizibu ndibhakyenaga ndia keteketa bhakpa bhakibikaga bhesiyabho nibhamadha na ndibhekina kidia bhakikoliliyaga mubazi ndibhakitugaga akibhaga ndia kamadhi na ndiakina namikia sente ndibhakibhupesiyaga kamadhi

Ka muaka tano nkibha ninihaliki ndabho ndiamo ka muaka nkibha ninitoki kwesumbilia dhudhu ndiamo bhiai dhudhu dhu dhu salo ka mwaka tano nkibha ninitoki bhaniki ndibhamo nibhadoi ka masinia ka mwaka tano nkibha ninie sumbilia mikia nguwa ndiamo ndie nikilika yeliaibei bhia piki piki

Emi nikijagujaga kulisimasi ka ngongwa mbili ndiasu nikisumbaga liaga nisumba dhe kima manuwa ka ngongwa mbili ndiasu

Nkpa ega kima ndiako ka asili ndia ntula ndiako abhongia nanga nkpa mindia akaibi asili ka ntula ndiaki minjo nkpa akibhaga nabhuli kandi akibhaga ndiaka ibi kima ndiaka ntula ndiaki. Nkpa abhongi ega ngeso ndiaka ntula ndiaki nanga nkpa dumbi akibombaga naibi mitwalikaniye andiali ka ntula ndiaki.

Injo akitukiliaga ka bhaniki ngoku bhagbei talabanizasu nanga bhakikabhaga kima sa kpua ntobha kandi kekabhe nabhongi oiyoho ali likiliabho andulu kilike nikilia kibhuegesa andulu bhadhuwe kima sa kpua ntobha

Ka ngongwa mbili ndiasu bhaniki bhali na zeni mamadha sini sini bhalukuabho bhakizenaga mupila bhakaliabho bhakizenaga kibhenju na ndibhekina bhakuzenaga ndibhekina bhakizenaga ndia bhakitaga matatu sebhalisio bhaitu kalasio kibhikietisaga eti zala injo poni alobe na kisolo yoho ndia bhakietisaga mueso injo andu ndia bhaniki bhakizenaga ka ngongwa mbili ndiasu

Kikunsumbiliagabho kima ma kozesa ka kilasi nga bitabo, uniform, aah kalamu kandi nkipaga na kikipagabho na liaga.

Nkigubaga mbulu sa mangbombo gbebhe konje nigubeba nkusa niguba bhikole niguba buwanimbe niguba nkusa niguba na mbuka bhia muyembe mucunguwa mapela bifwenesi

Kobha noli na kisembo ndiako sa bhokotiani, ali sa mugaso sini okozese kisembo injo bhia eti okozesiya otungi sente kandi sente ndia akukuyamba ka ka kima ndia akukubhuwa ka bhunaku.

Lieli ndiamo ndie nikiliaga ka inji sini sini akitukaga ka nikigubaga muogo kiguba konje kiguba konje kiguba gbebhe bbaitu ndietolo nanga dhudhu aya nakigia ndiekina kikisumbaga ka butale

Kabha ninieyoki ninilelagi nkikabhaga kikalo mabhonga nkibdie nkihumuliia ninili ka inji liaga abhe nalibe kiliagaga andulu nitodha nitunge mani sa kola mulimo ndiekina

Mugaso sa oga ali lika nowelikani nanga uwe kolika nowelikani eee mmmm nawe kozo ndiako akibhaga nabhongi kandi kalibe kima ndwali ndwali ndia akukugodhiliaga nanga webisiku buyonjo lika nowelikani ali kima sa mugaso nanga alibe ndio kokukakulaga bwango bhaitu ndibhekina bhalika nibha kigia eti minjo bhawai kakukakulaga ali lika niweyonji kandi nowelikani